हम्हारी संस्कृति मँ कु छ खास पारंपरिक ब्यंजन छन, जौ म्यर पसंद छन। पैल्यौं,“झंगोरा की खीर”, फाणू, लगड़ी, आलू का गुटका, तिछवानी, स्वानली, दाल की पकौड़ी, रेठू भात, चैंसू" खाण मँ बड्ड स्वाद लागद छ।